Ramsa ji nga hian fintatap tehi an lau oma, tung taju <hesitation> dolfin teh, <hesitation> zong tsekhat, <hesitation> chimpanzees teh, <hesitation> le sai tehi an lau ni a. <hesitation> Dolfin tehian, <hesitation> fei fukin an ma ni le, <hesitation> ma ni inbyek nan an lau mang chwin a, ahu hawin, sanghaman teh, le, til dang dang tihaw teh, an lau ni thinbokan ni. <hesitation> Tsuwanin zong tsekhat, chimpanzees teh pehi tsuwan, <hesitation> man rok man dan tehi an lau thia ma. <hesitation> Ting kung ha tehi, <hesitation> nili apatana, man tehan lau ching, nbokan it. <hesitation> Sai teh rok, tehi tsuwan, <hesitation> an ma ni le, ma ni, hi dar thalangain, en thian, an in chwe teh a. <hesitation> An, <hesitation> tsung teh, an thihian, an tuarin, an duru, an teh, chwing teh, an it.